तोता एक उड़े वाला पक्षी हवे। जेकर विशेषता हवे। एकर चोंच नुकीला होथे। और मजबूत होथे। तोता के चार पंजा होथे। जेकर दो पंजा आगे कती होथे। और दो पीछे कती होथे।